Naxavii kuxiná po siii yuno palo kú nruté ño'o nrakida tata tanti nguikuéxhi natatanti yute nredu'u ñoo no nrukuti iin lugar tiño tida comodarti takati nakueño, nraxa niti nriviti teño tati danti ñotaviti tidakuexhí.